Ñe duda kua ñeraɨ oipota jei jaeko mbaetɨ kia yarovia iyemongueta rupi mbaetɨ kia yarovia oyapo mbaeva rupi jare mbaetɨvi Ïru mbae rupi yarovia ñanoi kia